Oto ombo porois yetotini kakinamchakei moron kepa cha nyo yee nyuu, chete lee siiktin nyoman, kechongonecha kei ropyen. Ombo atona yee nyu, konyere chi kona nyu yipoo angwan kuto katanyi. Tomi asiyech, ato <hesitation> ato kuri ye poror lo nyurach, kulukwu ye chi nyino nyu kechir okwen, kepetei kenomotoi konanoni yee, kepa keng’arak poror aa kep nye sipral, kunyoru sakit kesararacha nyu chi lenyona, akusop nyu chitonjaa, keyokucha nyu chichona nyuu mpaka kau. Ngwun nyu chichona kusop. Kutighoi nyona nyopo pororyenyu kapisa, kesholkei, melo pishinichi kuchirotoi aa mominye kona. Kram keting’eti chi kona, kepa kenyaraka, ata ko mtakaa kekoru mtakaa nyo ye kusit chi, kurelto siptali yee lowel pat kerityi chi akusep. Baas nyu rwinye chi. Tochinyi ghaa yee nyu ombo pororis, kumominye nyu chi lentenyu lo ng'orokinyi karam nyino le umacha, nyino kuroi pororis lo kurr. apkana kesuto chitonyo, keppe kesopo. Kulenyoni yee asiyech nyu, kulenyoni, kukuruy anga yanaa, kepetei keng'orokoi. Asiswechetech, wechara, kikombolelitui ng'ala, mominye nyuu. Kona nyo konu ye chi ombo ya nua otomoting ye pich nyu chole mchangunekwachino chongonchinigkei tekonyoru nyu ropiyen chino chino king'orokoikei ambo kestoni chete, oo <hesitation>